Aa aa kithomo igikiega uria mbuga nontu nii in inthomete oonakethira ntithomete moono aa kuthoma ee ii kakwega inkumba kwaandika na kimiru gichunkuna Kiswahili aah nya kethira ntithomete nainya mathomo jau nthomete ijantethetie aria ndi aah naah aah inkwenda mwanokwa aathoma nkurukiea na nthomete mathomo ijameega noojagwikie kuranja mono muturirene noo wiite rwongo noo nouthithie ngugi eeku noo kethira uthomerete udaktari nourugure clinic eka kana gasibitari gaaku kaanini kethirwa ujugwe uthomerete mbe guitithia ngari noowitithie matinka noo nouthitiagie mantu jamaingi mono na mathomo aah mathomo kwiuni jenaa ijameega naa ikio nontu uuni mwanokwa etetaa cukuru naimpendete athoma na imutethairia mono ara ucini nkwi nkwithira nkiumba naaria ntikuu ii inchwaga muntu uria athomi nkurukiekwa aamutetheria naa ua kwithirwa uuni inthomete aa nontu babokwa naanthithirie bwega kunthomithia naa ntukuli ndima mwaruchia uthomete. Aah agriculturalist aa ee buu ii bu ii bwega nontu kwira munda njaa gutiu atithithiria nau noo mathumo ijameega nou mpumba kuuga antu babaingi mbiji ibeetite rwongo wii batho. erete mantu jamanene manene naa kwithira withiria cukuru nyabu tiuntu buubuthu nontuu ai imbecha mathaa jaku na mathaa inyajo ii na mathaa nyajo teka ii twina mathaa nyajo nthiguruneeji aria oothoma waatinya ugachokeria Murungu nkatho naa uuni noumbuge achiari iibathomithie ana kithomo igikiega kithomo ikia bata mono naa kithomo utirioo u u utirioo kithomo kikathira inyaa uu ukeya gukua thaai kithomo giaku kina muntuungi muntuungi a a agakiendeneithia nau mbere aa kithomo igikiega thomithiei aana mwana eenda kuthoma mwanka utirio gikatharuka kiongo uti muntu umba kwiya untu wiji bwi kiongo giaka untu wiji uthomerete uti muntu uga kiiya kiau naa kithomo ikiijaa muntu ngugi noo inya ngugi iu ikathira teka ugiiti njara wira kithomo giaku wira njara noo uu uthithie untu bwega kwithirwa uthoomi noo. Waambiirieo inyookagwa nthi noowaambirie untu bungi buubwanga na mhh Murungu aabutharima.